السلام العالمي ممكن إما معنتها يتطلب برشا جهود من برشا أطراف معنية معناها مثلًا نجمو عن طريق إنو تخفيف ما تم النزاعات والصراعات والحروب اللي قاعدين نشوفو فيها عن طريق الحوار والمفاوضات ومعنتها ونحاولو نبحثو على حلول سلمية معناها ولأي قضايا معناها التعليم كيف كيف يلعب دور كبير يعني تحقيق السلام أسهل.